والله اني هاي صار سنتين يله تعلمت شوية ازرع يعني كم نبات وحاليا الورد الي النبات قصدي النبات العندي هو رجل البطة عندي عصا موسى عندي همينه المطاط